களின் இசை அதன் பெயர்களுக்கு பெயர் பெற்றது. சின்னமான சின்த்ஸ் மற்றும் கீபோர்டுகள். பெரிய முடி மற்றும் பகட்டான ஃபேஷன் புதிய அலை. பங்க் மற்றும் மின்னணு வகைகளின் தோற்றம். மைக்கேல் ஜாக்சன் பிரின்ஸ் மற்றும் மடோனா போன்ற. கலைஞர்களின் காலமற்ற கிளாசிக்ஸ் இன்றைய. இசையின் சிறப்பியல்பு வகைகளின் பன்முகத்தன்மை. மற்றும் இணைவு மேம்பட்ட உற்பத்தி நுட்பங்கள் மற்றும். தொழில்நுட்பம் உலகளாவிய தாக்கங்கள் மற்றும் ஒத்துழைப்புகள். பில்லி எலிஷ் கென்ட்ரிக் லாமர் மற்றும் டெய்லர் ஸ்விஃப்ட். போன்ற பிரபலமான கலைஞர்கள் இரண்டு சகாப்தங்களும். அவற்றின் தனித்துவமான கவர்ச்சியையும் ஈர்ப்பையும். கொண்டுள்ளன! சிலர் 80களின் இசையின் ஏக்கம் மற்றும். ரெட்ரோ அதிர்வுகளை விரும்பலாம் மற்றவர்கள் இன்றைய. இசையின் சமகால ஒலி மற்றும் புதுமையான தயாரிப்பை அனுபவிக்கலாம்.